Tëtäguasu Bangladesh jokope ara araku jare ivi ñaviavei erei kua ivi ñakiaveiyave ipuerevi jaereta oiporara <hesitation> i poruguasu jaeramoko jaereta ombojee jokope ndaye mokoipa ova grado centigrado ipuereta ojo ovae amovece mooccila entre pañandepo grado centigrado jare mokoipa irundi grado centígrado opaete arasape